<hesitation> zaho zao tsy de <hesitation> mahay biby maîmbo marobe, fô le haiko zao e: <hesitation> fôsa, sôkatra, akambiloko, lambo, de <hesitation> ino koa ô <hesitation> araha koa kangoroa.